أول شي تضبين الأشيا التجيلة في شنطتك، تحطينها في الأسفل، زي الأحذية أو الكتب، <hesitation> بعدين تخلين الملابس المكوية فوجها ، وبعدين <hesitation> تحاولين تدورين- تدورين الملابس وتكدسينها بطريقة مريحة عشان ماتتدخل ببعضها.